اللون الأحمر يرمز للحب والشغف ويعكس مشاعر قوية كمان يعتبر رمزاً للحظ والسعادة في الثقافة الصينية في الحجاز اللون الأحمر مرتبط بالإحتفالات مثل الأعراس و المناسبات الخاصة يتبادر إلى ذهن الأزياء التقليدية والتصميمات الزاهية اللي تضيف لمسة من الفرح والحيوية <noise>